Дар шаҳри мо як шаб дар меҳмонхонаи гаронбаҳо метавонад аз ҳазор сомонӣ боло арзиш дошта бошад. Дар меҳмонхонаҳои арзон нархҳо аз дусад то панҷсад сомонӣ мебошанд. Шароити зист ва хизматрасонӣ ба нарх таъсир мерасонанд. Аксар меҳмонхонаҳо инчунин наҳорӣ дар бар мегиранд.